Peshqit komunikojnë me anë t'gjuhës trupit edhe me anë të lëvizjeve. Ata përdorin levizjet e notit edhe pozicionet e trupit për me shpreh frikë ose ftesa për çiftim. Disa lshojnë edhe sinjale kimike n'ujë për me tregu praninë e tyne ose për me tërhjekë partner.